ہیک وات ہنبھرانڑاں کہ ہیک دہاڑے موں کہیو کہ ہارے ماں رو پمپ سے ای لئی زاں ای اپاڑی گیو موں نے پوسے لئی زائے اجازت لئی لے زائے پنڑ ای موں نیں بئے ترن تھپڑیں بھی ہنڑی لاشیں، ای ماں ری زندگی نو ہیک موٹو واقعو سے۔ ہیک ماں ری لائیف نی یادگیری نی تماں نے وات ہنبھڑانڑاں، ایک دہاڑے ماں ری شادی تھئی، شادی نی موہر ہیک وات اہے نائینتھ میں بھنڑتو ڈاکٹر ہتو کام بھی اوئے کن شیکھتو اونڑیہہ سو بیاسی نی وات اہے ڈسپینسر نو کام نائینتھ میں بھنڑتو تو اسکول ماں آوے پسے ڈاکٹر کنیں کام کرتو۔ شہر میں ہیک عام میڑو لاگتو میڑے ماتھے ہیک سوکریے منیں کہیو کہ پان کھا۔ ڈاکٹر بھی میں بھیگو ہتو زکو ماں رو استاد ہتو تو میں او پان لیدہو پر جیب میں راکھیو گھرے آوے رات نو پان کھادھو تو پان میں نشو ہتو منیں اونگھ آوی گئی خبر ناں پڑی کہ پان میں شوں ہتو شوں ناں ہتو ترن چار پانس وجے رات نو ہوں گھراں نیکرے بنی میں پھروں رو پاگل تھے گیو چریو تھے گیو۔ تو اماں رو پتا جی ویہلا اوٹھتا ویہلا اوٹھے بنی ماں چیک کرے کہ کوئی بنی ماں چریاں جیوو پھرووں لاگے جم چریو پھرے ریو، پتا کہے کہ چیاں پھرے ریو تو کیدہو ایم ای پھرے ریو پتا کیدہو تاں ری حالت کیوی تھئی گی تاں ری قمیص چاں سے تو کیدہو ای پہریل سے تو کہے کہ تاں ری قمیص تو او رہی مین نے تیڑے آیو او واقعو ماں ری زندگی نو موٹو واقعو ہتو خبر نتھی کہ پان میں شوں ہتو، مانں منکھ کہیں کہ یار توں کے کن پان لئی ناں کھاوتا کرو۔ بئے دہاڑے ماں رو استاد آیو ماں نیں انجیکشن وغیرہ ہنڑی تو طبیعت سیٹ تھی ورے موں اسکول گیو تو اہڑے نمونے بدہاں کہیں بھائی شوں تھیو۔ تو ہوں ماں ری کمیونٹی ناں ای وات ہمازانڑاں کہ بس میں زائو سفر میں زائو تو کے کن کا سیز لئے ناں کھائو۔ کنہں بھی ٹیم او نقصانکار تھئی زائے تماں زویو ہوشے کافی مانڑاں بس ماں سفر کرتا کو نئوں مانڑو آوے اوئے ناں پان ڈے یا ٹافی ڈے کہ یار ای کھائی لے تو او پان ٹافی جاں بیزی کوئی سیز کھورائے بیہوش کرے پیشا موبائیل آن بیزی سیزیں کاڈھی زائیں، ایئے سفر دوران کوئی سیز لئی ناں کھائو، ماں نی شادی نی پوتانی وات ہنبھرانڑاں اونڑیہہ سو ٹیاسی میں ماں ری شادی تھی، نانہی عمر میں ماں ری شادی تھی تو اماں رے شادی تھی تو ماں ری زان گئی، اماں رے گوٹھ تھیں تقریبن پنجاہ کلومیٹر شیٹی ماں ری زان آوی تی۔ تو ماں رو مامو او ٹیم پرانڑے ریت تے حساب تھی ہیک رات لاڈاں ناں لگڑا بندھاوتا لاڈاں ناں ای بندھاوتا ماں رے مامے کیدہو کہ تاں ناں لگڑے نی جگا پھینٹو بدھاوشاں راجپوتاں نی رسم کرشاں ماں رو ہاہرو کہے ہوے بھلیں باندھو پنڑ پھیرے رے ٹیماں متھے ای لگڑو تمیں بندھیا میں ماتھے تقریبن کافی ماں رے ہاھرے ہاہرے کہیو کہ موں واہ میں کڈے مرے جائیس تو ماں رے مامے کیدہو توں بھلے بڈے مرے جا باقی پھیرا سوکرے ناں ڈے لئی زاشاں ایوی ریت پھیراں نی ٹیم متھے کافی مانڑاں منیں ہمزایو تو پھیراں نے ٹیم ماتھے تو پھیرا تھی گیا تو ایک تو امیں ورے اماں رے گوٹھ میں زائے بنی کری۔ چھوکری ناں تیڑے ہوں تیڑے گھری آیو اماں ری تھوڑی مڑیئی کاوڑ میں بئے تھپڑاں گھر واڑی ناں ہنڑی راکھیں، چلو ہاز شام نے ٹیم باہر ممی آوی تو شام نو کام کرے کرے گھرے ماں ری گھر واری ماں ری ممی نا ہنبھڑایو کہ تھاں رے سورے مناں ماری تو ماں ری ممی آوی تو بئے ترن لاپھا منیں بھی ہنڑیا پرہا۔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

اسی پرسنٹ ای مانڑو اسی سیکڑو بنی میں جائیں تے کوڈاڑ ہنڑیں تے اینے حساب کتاب تھیں زوئاں تا تو غریب ناں بچتو ئکائیں نتھی زمیندار ظلم الگ کرے سے جے یوریا ری بوری سادہا پنج ہزار ری تو لگائے ساڈہا ست ہزار ای بھی ہاڑی ماتھے تو غریب مانڑو نی زیندگی ای اہے کہ کمائے کمائے ویاج بھری ریو۔ تعلیم زڑشے تو اولاد نی زندگی سوٹھے نمونے گزرسے، سوٹھے ریت بھنڑاوشے۔